<hesitation> unum dagarta saa agar inamanen <hesitation> yaani won hagar midasse ama won agar fulani midase dande <hesitation> midasse dub wontan <hesitation> duga dandete kasit hin dargenuu ammotu saa agar duga kait unnum dargeni maana innama guddan won fulani ant midasse sin yedaa dub <hesitation> waatin dugum lalllahia itat dugum lillahia itat jalan ilaltet abbasunt wonakassi sun ijjete dande <hesitation> midasse dub won akanantun maennan abbasun hinqarqartii.